Teta Franciape jokope ipora yae supereta ara jare jakuvoyave mbaetivi jakuvo mbate <hesitation> jare iroi yave iroivi <hesitation> yaesa rambueve jaereta omboyao zona <hesitation> irundipe <hesitation> jei supereta clima mediterraneo clima continental jaeramiñovi jei supereta clima oceanico kuae oipota jei que <hesitation> guinoireta mopeti temperatura ivikotiyae jaema iroi yave yaesakatuko iviti reta rupi oime <hesitation> yaesa hielo jokogui kuarai jajiyave jarereta opavi mbae ipiru sugui esako ipueretakooki amavera ndive jaema ipuerevi kuaeoyaporeta supe iporu jaema opa <noise> imanaembaereta okañi